Konstruksjonen av Norden er et samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket og den tverrfaglige satsingen ved Universitetet i Oslo UiO Norden. jeg heter Tore Rem og leder UiO Norden.

og jeg er veldig glad for å ha med meg Hilde Sandvik professor i historie ved Universitetet i Oslo. hvis jeg ikke hadde hatt det så hadde jeg ærlig talt ikke kommet noen vei. jeg spør kun. men la oss begynne med å etablere . vet vi hvorfor det ble akkurat denne smålandske småbyen Kalmar som ble åsted for en unionsavtale syttende juni trettennittisju?
det har jeg ikke så veldig godt svar på egentlig. jeg kan heller svare motsatt det ble ikke i Roskilde domkirke, det ble ikke i Trondheim i domkirka der, det ble ikke Uppsala. altså man valgte på en måte ingen av de andre så store hovedkirkene eller hovedstedene, men man valgte et slott i Kalmar. og det ligger da både dansk og svensk hadde adgang til .
så på et vis kanskje et slags diplomatisk grep?

men det kan jo være at jeg har et romantisert syn på hva dette var for noe eller for å ja kanskje man kunne spørre hvor tror du jeg har det fra? hvem er det som har formet i stor grad har formet våre oppfatninger av Kalmarunionen?
jeg tror kanskje du kan ha det fra skandinavistene på attenhundretallet faktisk. de de ønska seg kanskje å gjenopprette noe a la Kalmarunionen, men da skulle det være et slags folkenes forbund, ikke et fyrstenes forbund. og ja. men hadde du lest norsk norske historikere så hadde du kanskje forbundet denne tida her med Norges nedgang og alt sånt. men hadde du vært opptatt av fred i historie så hadde du kanskje også tenkt at ja, Norges nedgang, men det var en tid med fred. kanskje du ville ha forbundet det med med fred og det å lage fred og kunne gjøre ting som politisk håndverk og at du hadde syns det var fint så det kan være mange grunner for deg til at du har tenkt noe fint om Kalmarunionen.
godt godt da er det da er det begrunnet.

altså hvem var hun altså da hun ble valgt til norsk riksstyrer så fikk hun den fine tittelen mektig frue og husbond. det liker jeg ganske godt men men hvem var hun? hun er blitt kalt dronningen som forandret historien.
og hvordan kom man hvordan blir man en sånn person? hun var dansk kongedatter, datter av Valdemar Atterdag han som klarte å reise Danmark opp igjen fra at hele Danmark var pantsatt til holsteinerne.

og og hun er har ikke noe sentral plass i den danske arverekken, men både storebroren hennes Christoffer og faren dør.

også er det det store at hun klarer da å å også fordi at mannen hennes Håkon er dø, så må hun, og Olav er mindreårig så får hun det norske riksrådet til å utnevne seg til denne flotte tittelen. og så er det at hun fra mannen sin har liksom et arvekrav, og Olav har et arvekrav på Sverige gjennom Folkungaætten. for på trona i Sverige så sitter det nå en tysker, som de kaller det. ja det er ikke helt sikkert man kan kalle han tysker, men likevel. og han og derfor så klarer hun å få med seg stormennene også til å gå til krig mot han, mot Albrecht av Mecklenburg. også klarer hun å også vinne Sverige for sin søsterdattersønn Erik fordi at det fryktelige er 17 år gammal, så dør Olav . og da må hun finne en erstatter og det er vel også en del av hennes kløkt, at hun faktisk klarer å få altså finne en som kan da være tronarving.
ja for man lurer jo på hvordan en kvinne kunne spille en så viktig politisk rolle i den tida.

også er hun oppdratt i Vadstena klosteret som da er et av de mektige kulturstedene i i Norden ved hjelp av søstre derfra. så hun har fått en skolering i i nordiske stormenn, deres interesser, politisk kløkt. så man kan tenkte at politisk kunnskap, det kan komme fra mange steder også har hun opplevd å være fattig dronning i Norge hvor det nesten ikke er mat å få når hun er dronning på Akershus da. Regner gjennom taket og tyske kjøpmenn i byen vil ikke gi henne mat og .

v hvilke parter var det som inngikk i dette her?

det er mer komplisert, men det handler også om en ytre fiende. det hadde bygd seg opp en sterk holsteinsk adel i altså sør i for Danmark som hele tiden hadde pretensjoner. ville prøve .

så det er jo litt å være verna mot dem.

men her er det altså snakk om noe atskillig bedre om fred. hvordan du du har antydet det men altså hvordan man fred mulig hvor lenge varte denne freden? det altså det man tenker seg altså er freden er det et lite unntak i et langt strekk av historien her et unntak som bekrefter regelen om krig?
altså hun hun må jo gå til krig f.eks. for å vinne for å vinne Sverige så hun bruker ofte krig som maktmiddel selv.

ja det er litt forskjellig altså Sverige vil alltid ønske å bryte ut og det er kriger mellom de nordiske landene fra andre halvdel av fjortenhundretallet.

først ved ved Engelbrekt Engelbrektsson som gjør opprør i Sverige i 1434 og også ja noen flere brudd som kommer fra svensk side når det endelig ender med Stockholms blodbad i femtentjue. men og da er det også slutt altså Vasa-ætten etablerer seg som kongedynasti i Sverige så da er det ikke noe nordiske samarbeid mer.

men man kan si at det er såpass det det er gnisninger også fordi at det dreier seg jo om hva slags makt kongen utøver og eller dronninga utøver.

ja for det er jeg litt nysgjerrig på for nå har vi jo snakket om Margrete om Erik og Olav og. men men hva slags makt hadde adelen altså jeg vet at man pleier å skille mellom bakgrunnen for det brevet som erklærte at Erik ble kronet til konge og selve unionsbrevet. kan du si litt om det?
ja. man det ene det flotte kroningsbrevet det er sånn det er et nydelig brev sett utferda på pergament å veldig flott og det sier at nå er vi enige om Erik skal være konge og slik. og så sier det ikke så veldig mye mer. også finnes det en noe som man har antatt det er en slags kladd på papir hvor det også er en god del segl under, men det beskriver mye mer en form for styre hvor riksrådene skal ha suverenitet. hvor de skal hjelpe hverandre men på sånn og sånn betingelser altså det er et mye mer riksråds riksrådskonstitusjonelt dokument da mens kroningsbrevet er gir mye sentralmakt til kongen. eller dronninga.
dette er politiske begivenheter selvfølgelig men er det mulig å si noe om de kulturelle konsekvensene det fikk altså f.eks. for språkutviklingen?

og det er bl.a. fordi at Margrete kommer ikke så ofte til Norge, hun legger liksom all sin administrasjon til ja til til Danmark.

men kanskje enda viktigere er jo når vi kommer fram til reformasjonen, at det blir ikke laga noen bibel på norsk. det kommer en bibel på dansk i 1550 og det kommer en bibel på svensk rundt på femtenførtitallet, en på finsk, på islandsk, men ingen på norsk. slik at det at det ikke er et administrasjonssentrum, at det ble flytta til Danmark, det er ganske interessant. også kan man jo spørre jo jo men det var jo kirka var jo det var jo kanskje den sterkeste makta i Norge likevel òg der er det jo en form for administrasjon. og det er sant men der går det jo også en del på latin og slikt men man kunne tenkt seg at hvis det hadde vært administrasjonssentrum knyttet til kirkene så ville man kunne hatt en ja bevart et norsk språk i større grad.
d da er vi litt inne på det med altså holdt på å si symmetrien mellom disse tre nasjonene da. da antyder du at at tyngdepunktet lå i København eller i Danmark? og hva slags rolle spilte Norge da var det bare en kasteball i i dette?
Norge var viktig strategisk helt opplagt altså Margrete instruerer Erik, altså man må jo si at Erik ble valgt til konge men det er Margrete som styrer, ja, til hun dør i fjortentolv.

og det er vel heller slik at en del sterke danske adelsmenn gifter seg inn i norske adelsslekter, skaffer seg dermed trehundre firehundre gårder store gods, altså Krummedike-slekta er et eksempel på det, seinere Vincens Lunge ja, alle disse, Rosenkrantz.
vi var innom adelen altså men altså når vi når jeg tenker på den perioden så tenker man vel ofte at ok da skapes det altså en følelse av nordisk tilhørighet og en eller annen form for samforståelse. men det gjelder det alle klasser er vel et ledende spørsmål?

jeg tror.

det historikere pleier å forklare den det som skjer med disse ekteskapene på kryss og tvers av landegrensene som en viktig grunnlag for at du adelen får eller aristokratiet da får interesser i alle land. og det blir veldig viktig for valgene de gjør også. og det blir viktig for rollen som hva hvordan riksrådene handler når det kommer til tidspunkt hvor de faktisk kan velge ja så ja nei de.
så det gjelder også svenske. gjelder det svenske familier i i Norge også?

det er det det store kjente Alv Knutsson-opprøret ikke sant som som er han han kommer fra fra den slekta og har sånn på begge sider.

men ikke sant en en da som hadde på alle alle sider.
e etter at vi har tatt for oss disse nordiske krigene så så kommer vi jo til reformasjonen. er det mulig å se noen forbindelser fra Kalmarunionen konsekvenser av den når det gjelder reformasjonen også?
det er det . vel altså en av grunnene til at reformasjonen kommer til Danmark-Norge det er jo at Christian den tredje som blir konge her. han er også hertug av av Holstein og Slesvig og er tilstede i på riksdagen i Worms og hører Luther stå der å si at jeg står her og kan ikke annet og troen alene og blir grepet av Luthers kraft og og overbevist lutheraner. men samtidig antagelig også har sans for den makten som protestantismen gir en konge ved å ta makten over kirkegods og bli overhode for kirka. og det og der kan man jo si at det at Danmark ikke er blitt en holsteinsk fyrstedømme som det kunne blitt hvis ikke Waldemar Atterdag hadde ikke sant, men at det faktisk er en dansk-norsk konge som da, tar det valget det er også interessant da men Sverige blir jo også grepet av reformasjonen men gjennomfører det på en helt annen måte igjen under Gustav Vasa.

den skal vi også tilbake til i denne arrangementsserien men er det mulig sånn avslutningsvis å å si noe mer om konsekvensene av Kalmarunionen. altså av om om virkningshistorien? ja det det er jo sånn man tenker ok var den bare et uttrykk for et vilkårlig maktspill som førte til stabilitet i en kort periode av nordisk historie eller var den eller i hvert fall ble den også uttrykk for en idé?
den er jo en idé om at det går an å gjøre slike ting med politiske som politisk håndverk å lage unioner og unioner er det veldig mange av på den tida her altså tenk på England-Skottland, tenk på Spania Ferdinand og Isabel, tenk på Polen-Litauen altså det er masse slike unioner. som politisk håndverk via dynastier som gifter seg sammen, absolutt. også er det vel en tanke om at du kan lage fred og ha en felles altså sterkere forsvar mot ytre. men så er det vel også den politiske lærdommen som ligger i det at ubalanse mellom landene er en slik ja ja det er det er det er på en måte den svakheten unionene har at det kan bli misnøye. og det kan bli så sterk misnøye at man sier opp sin troskap slik som svenske stormenn gjorde til Christian den annen. og man kan som konge eller dronning bli frista til å bruke for sterke maktmidler mot elitene i de forskjellige landene og skattebyrdene som man kan legge på folk kan bli altfor tunge når man skal drive krig mot de ytre fiendene som, for det må vi jo si altså under Kalmarunionen var det også krig mot ytre fiender sånn som mot Holstein.
så noen generelle ting av den art du antyder er det mulig å lære av også når den når nordisk ministerråd nå vil gjøre Norden til den mest integrerte regionen i verden.
ja, og da tror jeg de skal lytte til norske og finske og islandske erfaringer med det å ikke være hovedland i unioner.
tusen takk for samtalen Hilde Sandvik.